﻿أفضل أن أشعر ببرودة شديدة، أفضل من أن أشعر بالحر الشديد. السبب هو أن عندما تكون بارد <hesitation> كثيرا يمكن أن تستعمل اللباس ويمكن أن تسخن لكي <hesitation> تحس ب <hesitation> الحرارة و <hesitation> لكي ت-تشعر جسمك ب <hesitation> الحرارة. <hesitation> أما عندما تكون هناك حرارة شديدة، فمن الصعب أن تتأقلم مع تلك الحرارة، ومن الصعب أن <hesitation> تكون في حالة جيدة، ويكون العمل و-صعب في الحرارة. بالنسبة لرطو عندما يكون ال <hesitation> جو بارد، يكون الإنسان <hesitation> جاهز للعمل وتكون له رغبة كبيرة في العمل <hesitation> ولا يشعر بالتعب مثل ما يكون <hesitation> الحرارة.